د زوکړې کلیزه هم، کله چې لمانځل کیګي نو زما په نظر هغه د زوکړې کلیزه ښه او خوندوره ده چې په هغې کې ستاسو د کورنۍ غړي، ستاسو دوستان ستاسو تر څنګه وي، تاسو ته ښې هیلې وړاندې کړي. <hesitation> او همدارنګه د ښې کلیزې لپاره یو مناسب کیک او خواږه خواړه هم ډیر مهم دي، همدارنګه یو داسې پروګرام چې په هغې کې دوستانو او ستاسو ملګري خوشالي وکړي دا هم مهم دی.